اول وظيفة لي كانت كوبيرايتر او يعني كاتب محتوى <hesitation> ترويجي ونعم وايد استمتعت فيها واكتسبت بعد منها خبرة كبيرة تساعدني يعني ساعدتني لليوم في للي وصلت له لليوم يعني